<hesitation> séé baá yɛ kedzimbire náñtɔ? Gbɛtɛrɛ, ŋñ kʋ kedzimbire, ŋñ tɔrɩ dí, ŋñ tɔrɩ a dí ŋñ gúlu dɩ fʋnaná, ñ gúlúwa dɩ fʋnaná, <hesitation> bʋrʋ ŋñ yála ka gúlu dɩ fʋnaná kpúrúka mɩnɛ, bʋrʋ ŋñ gúlu dɩ fʋnaná séé baá gáŋ límɔ ŋbúreé, ññ mɔsɩ dɛ ka tɛñgí límɔ mɛ bʋká bʋʋ kedzimbire dí díí fʋ ññ gúlú, ñ gúlúwa ka tɛlɩ, ññ la kaa wuli dí kumóo lɔ, ñ wuliyá ka tɛlɩ ññ kpárí dɛ ññ kpárí a dɛ ññ lísí bʋ lótomɛ báa bé, bɔɔ yáa bá, ŋ bá kpɩ lótomɛ báá kpɩ bí, bʋ kaŋáŋáa sɛ baá vúsi tɔɔ ññ kʋsɩ dɛ kóo, ñ kʋsíyá dɛ báá dʋ kumóo, bá dʋwá kumóo, mɩnísíɩ báá mɔsɩ ŋveráa ka báá walasɩ náñtɔ tʋ, bá walasíyá tí tʋ lí léle-léle báá mɔsɩ tí ka bɩrɩ ŋveráa abéé okútú mɛ báá gañ. Gáŋtɔ, báádʋ yásɛ báádʋ yofosóto báádʋ dzeñle ka dʋ <hesitation> áyo, too báá dʋ <hesitation> fúrú-fúrúsɛ sɛɛ káa, sɛɛɛ líya fíríñ-fíríñ bʋ náñtɔ dʋ mɛ bʋʋ bʋʋdé tɔkɔtɔ. Ŋnáa? Kedzimbire náñtɔ tá gɔɔrɛ yɛtɔ bɔɔ. Ñ ba kʋdɩ tɛlɩ ññ gulú dɩ fʋnaná, ññ kʋsɩ dí ñ kʋsíyá dí báá gañ na báá lalasɩ náñtɔ tʋ ka gañ. Tɛfɛ bʋtɛɛ nɔɔya karɩ abé fitiina karɩ wɛ kedzimbire náñtɔ tʋmʋrɛ yɛtɔ mɛ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ baá yɛ kedzimbire náñtɔɔ yɛ. Aaa ma tɔkɔsɩ kedzimbire náñtɔ wɛ tʋtʋŋɛ gbaagba gbaagba. Báa aŋʋ sʋrʋ ɔtɩ ɔ tɔkɔ kedzimbire náñtɔ, náñtɔ tɔɔ déyá fɛ álámɩná tɔnɔɔ dzɛ.